Tsꞌiaaⁿꞌ catquiaaꞌ catcweꞌ joꞌ cha na nnda̱a̱ nntꞌuiinaꞌ quia na jom nnda̱a̱ nleilꞌueeꞌñe na jom nlqueeⁿ chaxjeⁿ na cachom, chaxjeⁿ na catsjaⁿ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ catquiaaꞌ catcweꞌ.